Okka yani diyakir nimu, lakin nikeaga mesalina uzbula yani sebat iyamanga fani, yani nahar kolodanga fani, <hesitation> تلاتة ليتر اربعة ليتر aylono yan mariska nikeage, lakin ashrin_ashrig nikeaga litir kolodtalka niru.